جرب يا اخوي تسوي أكلات صحية مثل سلطة الكوينو مع خضار وأفوكادو أو دجاج مشوي مع خضار مشوي بدل الرز لو يبغى يستخدم الرز البني أو الكويني تقدر تضيف شو- شوربا خفيفة سوي شي شوربة العدس او البروكلي والأهم تجلل الزيوت الثجيلة وتستخدم زيت الزيتون بدلا عن ذلك